<hesitation> chirons kna jno shjabcha pinchap chierni baloxna malox tadbe chadima chapta logari, ron baeyjabka baukna, chiyogni naꞌ xtandabra cheguichin sabd dilga, yetinda rabacha perriaranabaga rietobuen nirieceh, chi rsingador ka tapxsil xhin gabarucha', ni dich charabalo sekna axt nap cha nira basaten raba chap cherni xekna xtadechaap, este yedoto to sabd to shuguniesekna na shiiniaꞌ, chi yor kabra badi che serakdi gracha, yoguechinraba to- to recuerdzegueꞌ jiangonraba tanacha yon chig kanin yogꞌ, chiguim chichi onrabato toshjab wchanaranin cheteni. Tiempke niera badiesi arneguchrior niraba, che byo tuuman tu mangninan gachikin nayikma, chirldian mache chabron mayirietma naslagdo cherawm' buen, to buen ga marcha la macherka gakma para yazto, chernera goshe chenagak tacheyetiron makenazə nazladguech tazalon mabuen arniba, arniera buen buen koxtis xchibrababay shana shanaromma taparguesalodi abuen cheb dil rama manor shangak gonraban, tachet yet biroma taechiri buen ma, bchilbdil raba nanzi nanziwna buenbyodgue ke buen ni natosi wlara bisa bi bdilraba tinlachyebayra nara ba, axkadoraba, erkwadoraba, xatoyag ninalgon gerkadon rabuenkaꞌ chitiguildian man wiche yarakwama ritawma segueti sirsabra chitibigato chi- chiwana wasanrabatobi sabe. Naꞌ dii xnan di xtadni, cheron ni che ronnibay romibeo sekenaꞌ este diosa arniba gakna lava, ta gaw di man guelaba, chibilato ten toxkan che che biato to nobə to nobebne, chirak nobiakashak yeroꞌo no rapne cherap nobe yeronabnab erchiebiaram gaw manarapi shangon niarapi, andirapi sekna niomni gondorapne, diela gocherap ni to biagxontoneireꞌ gochegreri okulona segnapre, ankara pneta nayeta sebrigak kaꞌ, sochibrgakragana penina shangoniaꞌ ambirapi kna dios wa bneyabyech rolagoxtisrapa chebdarengə arabarapa, perguichiriopə kwabaloche pero wegxonꞌ debairaꞌ pat de pietoni nisyerodox yedarapa, yorapenwe chi puegni este xagxonteni nisarobuich gueredich yaguaro lonee. Chewenche gnich nirak winlo axtis, bieto to no bie wbelbsheknaꞌpni ta este gaw dimanka narapne, chira para goxtex yasa tsakoo sebuan arkara pnee, bieꞌ tognich bnaa narapnee wbierapnee, chera praba yakwari ba koldra baroo' wrakdilabaldr, ni to nistoratli yiwana baranlo gosenakblloo, chirapiushzlo- lora goxtis lara pishnos lanax nkich xtan san miguel mirapie, bshozə gpk milagrara pinee bie- biye este bie diosan binlo makrapnigdot nigollgoyitke ne bdin este dios, chirkitlachaasaknara goxtis pachirigurabas ston chiwichin xabaxalagon ke bie este bieꞌ sanmiguel na' tobladə naꞌ bieꞌ este seknani nidgushyoidke, bieni bagot gati ati sona- soanalacha. Wadin rabasauchi gon ronrobaija, kux- kuxtarakdoꞌ gulaxta lo sibil gonra batrion, se- sekmod to dekwaridiereda tale xtarabdo' cheteni tachichalon chonsabd gakdin chaꞌ bcheꞌ gak nin triaulio lo sebil atitaxtaron tio chie axt xtarabdo' gondrabaratiewcha, chegonla balentriawcha aplo sibil cheteni reryaabuen norabaronrabashag oriobarsegurlaba techugadisa guntiex taroto, chi gonla bantriaw archiebro gongabagas riow maskal, rio sarbues, rioo komid, rauraban chigagaochi yirioꞌ tolag'ə diaraba arso cheraba raknchedriawlioyoo, orale gonrabashjaw wichinara bigdo chi este rak koxtombr gonraba to kwart cheb oraba gak koxtumbr che- cherabibi che chokwlati. Che to kargon, chete guet ball, nirialolicha ni rde sekna- sekna bin roli chelni, chetini graraneri gra kos sekna wna, chiogachi jueb cheriet bishiie, raksakgon rsil garatigo <hesitation> marzigarakə sierb kon arkar guetrakeꞌ, sien- sien xpen wola ben yoo berabraa daa gakra mandadrakə chegganorki sabrakomid orguid sabra sakna sabr xsilga seknansio rioguet tiop, chegue gaochi chi talarawkiyo arguisaba bob na kon balminod tan ragon raka, nira wrabran <hesitation> chiguiga piern viern wchi yiri sangara ni gaw riasamraba kor goon kon gaskə kon. Rienabrabato richelosk sekna buen xtad chapra, orale guegad domingw chiriera ba este rierabagdo wchienarbin, chirioꞌ sragur garabin xchirio sragur garabak koxtombr sek kena, erio to- to saludare chosagul chechal chchosagol xabasieli xaba <hesitation> rarabakdoꞌ chi ryaraba, chirialo riarabacheti gawche chi kirianara babibi yennaraba de bachrina barsejuas xchengli saknaꞌchap, chigagocheg seknaxna charapontre noratraxt rakoseni rerakna diosna xaxpanraba, rakton triw, saknax xna wonobi niroey roeygayla plat cherchierabak baxkinga, yaaraba arsochabra chegue gaoche gra- grakos granteriarwe ropero, wioꞌ to xki raba rio to- to brsar taylonlo bayjaa naꞌ chib'na ra traxtaraka cheguegao che ya yawalo yaa araba chinraba xknali, ni seknalo bich naꞌ cherriaraba.